To saka heni tsuwa, gaskiya ana ya ɗena han <noise> ɗamwa, <noise> ina nzin mwantu saka, mi vir ti heni nam ata ya heni karfe kun kun ka tan, mi vir ta irin ya ɗe kwa harka heni wa, mi vir ta ira ƙathar ka si diya anta ya heni kun ka tan ni, mi vir ta yaɗi ƙathar wa ina nzan karfe pal, suɗa zuwa makar, laka sai mi tharamta asuba ma anta ya pipi, kulin apa na ha dan nda shamtasi akwa zara yaru, to ta tan har tu vi kura ya ɗi hen wa, kulini tu mbru kwa nyani ka ma ana yakwa nga heni kam yar naha kwata kwata ya ɗi henwa, time thatuna a ta heni tsuwa, vir litinwa vir litinwa dama ya ɗe na lukwa ku ina wa, mi liɓela tu ira tharƙama, mi tharam takama tan ya chi gaba ka henina. La'asir ma the same thing la'asar ma tsu pan, mi ƙara tharamtar ka si tan ya pipi, mi ga wata i liɓela to karte tufu ƙa hara ndara para nan nda ra nza akwa majalisa, sa anna mi vir, sakalaka tsuwa da thatange irin tsu ɗu- ɗupa nda laka a ƙaka nga akwa waya, ƙathar laka ta tabara kaɗan hallari, ndani dama dole ya tha ata sakar ki ra hallari ko kuma dama mi yaka su na ƙami irin, yaka su ta ya hara ɗapa, to ya shiri lara dama tan ashina, tan ya pi ƙakari akwa hankali tan ya that ɗaɗapa rabinga ko hara su tu ya mwa harari mi vir ti ya ɗa lukwa kolina wa tsuwa, da mukchakawai da ko heni, ku luɓela ma ya ɗaina luɓelawa mi tharƙamawanta kalɓelarawa to ya ɗai na luɓelaku ina wa